India mopeti pais Indico, Kua kuareta jetavi yaesa jare jaereta jekuaeño omboete <hesitation> iyïpïreta oeya supe jokua, oiko vaera jereta jare oesauka vaera, jare omboete vaera <hesitation> oimeko aipo <hesitation> kirai jaereta mas oesauka ïpörä, erei se mbaetï aesa, erei seguramenteko kua tëtä jerekua yeyeva, jareko oimeko aipo opete mbae hasta kua momento omo mantiene reta.